Yó rékua m'a rí chü'tü zà'a para ndúnü para rí má pó'o ngéko rí jñä̌nä mério

Nú má mbáxua nú jñôna kjá mí kjáji ngé mole ñë̂jë ngôñi

Má nêch'i kja dyí kjâpjü má jângo í 'ö́'k'ü ngé 'àxuxí ñé ndë́xü

Ná p'à'a mája k'o xíts'i rí ts'á'a ná jó'o, má yá gí dyére b'á gó yépe gó xíts'i ya í guë̌nch'iji

Nú të́jë kja jñíñi nuts'k'ojmé mí rí ndém'e nú k'a nânk'a pédye, pédye sá'a k'o rí 'ö́rajmé pédye rá síjch'e, xíjch'e 'ä̀'ä rí 'ä̀t'äjmé ngé újmujmé jângo b'ǚb'ü ná pǔnk'ü zà'a k'o chjú'u tū́jm'ü xíza, xíbatji, k'o ná jó'o ts'áka nú mē̌ndza'a k'a mí ná jó'o rí ñô'o rá tùn'u ndá 'ë k'a të́jë bárëjë jângo b'ǚb'ü nú të́jë k'a ngǔm'ü ná nójo pā́m'a, pā́m'a bá 'ë́jë nú, téxe nú ndéje k'a pédye k'a të́jë ngék'a rí kjâ'ajmé rá sích'i yó juā́jm'ā ngék'o rá mbés'ese nú jñôna k'a rá sí'm'e ndéxi ngéje nú ndé'e k'a 'ë̀ba 'ë́jë gá dyé Bṓndo jângo rí xâji

Nuts'k'ó kja íjñíñi nú añimále k'a rí... nú ndôrü sù'u ngé ná jmíño, k'a b'ǚb'ü kjá t'ëjë, nú jmíño nú k'a rí... yá rí né'egö mé k'a nújka kjâ'a má ñé pô'na yó ngôñi, yó ndë́ch'ü k'o rí síjmi kja ngǔm'ü ngéko yá rí nêjme pjéko rí sǜjmü má gú s'ä́jä m'âgo xôm'a rí k'ô'te mé ná jó'o rá ngôñi ngé yá nú ndúniji jé gá já k'a nú jmíño... nú jmíño pájka ró jā̂ndā. Mí múxt'e ngé gá kja gú yá... yá gá pí'i ngéko están... téxi yó z... yó ñâ'a k'o rí xíjme o yá gá jó'o ngéko yá gá pígo, ngéko nuts'k'ó rí mā́mā, yá rá ñé nú jmíño, nájka pôn'a téxe nú ngôñi ngé yó ndë́ch'ü

Nú k'a rá jâ'a rá xôra 'òrá mä̌gä, rá míjmi kja índzúmü ndo rá nú k'o ró 'ínch'ijue ñéji mbéchi k'o rí xíji ndé xí rá má rá mí jích'i yó të́'ë, k'o né'e rá xôra nú jñátjo, k'a rí pára nú k'a í xô'pjü angezeji nú téxe k'o yó të́'ë k'o né'e rá xôrü ngéko rá mâ'a ná mǚnü rá má xô'pjü yó të́'ë rá ñáji jñátjo

Nú k'a rí né'egö ngéje téjme 'íxtéjme k'a gä̌t'ü mí nána nú kja ngǔmü m'a dyá rá jyâs'i nú kjǘnü rá 'íxki dyá rá ndémp'a angeze dyá rá dyä̀t'ä nú téjme jângo gá ts'á angeze para ná jó'o pédye ná jó'o ngéko ná só'o, ná só'o este... mí ná mbàja pa ma dyá rí sí'i nú té'me nú 'íxtjeme k'a pédye kja nú tjō̌'ō nú b'ō̌tjo kja gú ngíxikjom'e b'ō̌tjo ngéka pédye nú 'íxtejm'e k'a rí sîgo mé'e má xôra kja yó jñíni jñátjo

Nú tjö́mëch'i 'ä̀t'ä yó jñíñi jñátjo ngé má pédyeji yó... mbáxua, yó mbéjchün'e k'o b'ǚb'ü kja jñíñi k'ojáji nú mbáxua dyà rá mbédyeji pa 'ä̀t'äji nú tjömëch'i jângo b'ǚb'ü horno k'a rá ñânxaji, 'ä̀t'äji ná pǔnk'ü añimále k'o jûns'iji 'ä̀t'äji mbáro, 'ä̀t'äji kjuá'a ndéxe ngé k'o ndé rá dyä̀tji, ndéxi 'ä̀t'äji corona k'o rá ts'aja rí má yá mbédye nú mbáxua ngéko angezeji má ya nú nguárü nú mbáxua, má yá rá nê'meji, nê'meji ngéka yó tjö́mëch'i k'o tùjni kja yó este... gá yó mbùs'i má rá s'ä̀t'äji kja nú ngǔm'ü kja nú mbéjchün'e rá jângo rá nguárü nú mbáxua

Nú má dyá jônxorá nú k'a rí kjâ'a ngí mbób'ü, rí 'ö́tji k'i pójo kjíjmi k'a ró sò'o k'a dyá ró este... nú mbédye ná pá'a, núkja rí kjâ'a rí jnú'u pjéko rá sí'm'e, pjéko rá 'ùnich'ijue ínch'í'i k'o b'ǚb'ü k'a ngǔm'ü, ngéko rá ts'ë́t'e jñôna k'o rá jñómbe má dyá rá ndémp'a má dyá rá gí ndzhǜ'ü ngíko ange... este... téxe k'o í 'ö́jtü pójo sîño jés'e rá ndákü k'a rí sí'i kje b'ǚb'ü kja ngǔm'ü

Yo nzhód'üko b'ǘb'ü ja jñíñi já ngo rí wénk'o t'eje mí'ño míje ndóparü nǐjni kjuǎ'a túxkulu 'äsä kǎ ò b'ǘb'üjo go yo kâ ngeko sínzhapjü nùgo túxkulu ndéxe sínzhapjǜ b'ǘb'ü ma xö̌mü nuk'ö kob'iga dǖtǖ d'e téye ma xö̌mü ye téxiyo k'íjmi k'a b'ǘb'ükö k'a k'a jñíñi

Nuk'a má sí rí né'egö kja jñíñi k'o b'ǚb'ü k'e má pèdye nù mbáxua, nú mbédye nú mbáxua à San Mateo, nuk'a mí kjâji mí tá'a í naná mí tjónga ímíjtu k'o mi jě'e má d'ádyo ndó mí náji t'ópjü para má tö̌m'a jé k'a b'ǚb'ü kja mbáxua, ngék'o n... ná este... mí, mí né'e k'o yó mbáxua má mí pédye núk'a kjâ'a jñá'a nátjo kjë̀'ë nátjo o tsjà'a ò zána k'a kjë̀'ë, má b'ǚb'ü k'a nú mbáxua ngék'o míti né'e nú mbáxua má pèdye

Nú kja b'ǚb'ü kja jñiñi jânk'a rí né'egö rá b'ǚb'ü yó mbèpji m'a rí xêndzem'e yó tjṓ'ō, téxi yó të́'ë k'a b'ǚb'ü rí jmûrejm'e ngéko má rá nguárü nú b'épji ngé má rá jñônajme téxeze mé'e rá s'íjme néje rá s'íjme tjö́sëjme k'a b'ǚb'ü kja jñíñi, téxe yó jñôna k'o bátú'u yó të́'ë à éje má rí pëpji ngé má rí jmú'ne ngé má ná jó'ma k'a juā́jmā jângo juárü nú b'ë́pji

Yó të́'ë kja jñíni pédyeji ngá ná b'ǚb'ü kjapji 'ṓjtjō tòpjü k'a rá ndóma k'a rá síji k'a ndóma b'íjtu 'ómbéjkua yó jñônaji ngí k'o pédyiji pa jôd'üji mbèpji kja jñá'a nú jñíñi para ndó... ndómaji k'o b'ǚb'ü k'a este... k'a jñájño jñíñi pero ndùni kja jñíñi ngéka já 'ìk'a pë́b'iji ná jë̀'ë para ñéreji tòpjü téxi yó të́'ë k'odyájü tòpjü ngé gá más'i kjá'a jí k'a pédyeji póji ná jë̀'ë pa pë́pjiji para ñés'i ts'íjke tòpjü k'a rá ndómaji ñó jñôna k'o ndéxe k'o ndéstagóji

Yó të́'ë k'o b'ǚb'ü kja jñíni mángés'eji mbèñeji pjéko kjâpji m'a já k'ó sà'a má m'adyàjmejme dyà je k'o rá ts'á'a... dyà k'e ró rá mbèdye. Ná m'a mé'me kjâji à jókò jâkü ná zó'o ríjchú'u má dyà ngá rí chū́'ū́ 'é gá ják'a ngú k'adyà k'a rí ts'á'a dyâ gí creo k'o xîts'i yó të́'ë kodyaga jókò b'ǚb'ü né'e k'a rí ts'á'a rí dyòjte nú kjíjmi rá mbórü, rá mbórü téxe í mbédyi ñétsk'é e dyè'jé k'o rá ts'á

Má rí sù'u má xôm'a para yá rí, yá rí sù'u núk'a rí tsjá'a í yó té'e kíjmi rá mbòxge núdya rí pédye k'a í ndzǔm'ü b'a dya k'o rí tsjá'a mí nyà k'a rí tsják'a ngá rítsá xôrü, xôrü ná ñakíjmi ngíko sí'ño jä̂s'ä rá mbók'ü dya jé kôga tsjá'a

Nújkja kjá 'í à Sú'p'a k'a níts'imi k'ób'üji tési yó sí'ño ngéko rá má dyá rá kö̌gü nú Sú'p'a dyá rá... rá... este... rá... ngǘji ndéxi yó b'íjtu k'o k'ób'üji yó si'ño ngí k'o dyá rá ñé' à xôgü nú Gloria nú Sú'p'a xábaro ngé má dya 'í k'a gí téxe yó k'o rá ts'áji

Nújyó tǐ'i má rá jí'i ch'íriji jñatjo, nújká ná jâge nráxiji rá ñáji, rá ñáji, rá ñáji ngéko rá mbèdyeji nú ts'o k'a má mí yó tǐ'i rí dyè'p'e yó jñák'o rí ñá'a ndó'ixi pa angezeji rá dyè'peji rá dyèpeji rá xîji ngéko rá xôrüji ndéxiri k'a kjâ'a rí xîji b'ǚb'ü ná jmîjchje k'a íñôngi ngéko chū́'ū ngéko nú ts'éji dyá rí xôriji rí jñáji nú jñátjo

Núj kja íjñíni nújkjà tū̀jmū̀ji que tjṓ'o b'ö̌tjo tôxtjo mbátjo ñéje kjǜ'ü ndákjü chícharo, ndó... ndé, eh..., este..., tùmujipjíño, pö́d'üjipjíño, mbá 'ùni k'óyò ndzhôd'ü k'o pâra péb'iji ndó núdyà nú té gú kja dyà gí kjâtaji s'ôna kja nú juā̌jmā ngéko dyá gá mbótjü yó pá'a dyák'a tùnü ná pǔnk'ü té ts'aká mí xîngua

Yó b'ízhi kja b'ǚb'ü kja jñíni nú máya m'éxe ndéxe nújya ngéj yó este... mbépjiji gó pèpji violín, guitarra, bandolina jóko já pédye ngéje conjunto ñéje k'a ndéxeji banda k'o pa kja... pa kja... kja mbáxua ngíko y 'ä̀rä kja jñíni yó téxe yó b'ízhi k'o pédye kja... este... kja b'ízhi ngéko rí jñū́'ū nú ts'é rí jñā̌ndā jânge kja rí né'e ngéka gí ts'á

Nú ndá'iñi k'a pâja à jñíni ná nójo jângo pâ'a ná pǔnk'ü ndzhǖ̂ntes'i k'o pá'a ngé o... este... zêt'e kja jñíni ndízi kuà'a, ndízi kuà'a à Bṓndo jângo rí k'â'a ráji rá pédyeji rá móji k'a tândajñí k'a ná nójo b'ǚb'ü ngo ná gó pá ná jó'o b'ûnk'o dyá pa ná jó'o k'ó mòjk'ü mbèka kja ndízätë kja índzùmü ngéko ná jó'o ná só'o ngó má téxi yó jñíni k'o í kjö̀gü

Nú kjá yá'a rí né'egö à jñíñi este... yá kjâ'a ná jó'o ngé ya ngá dyábab'ü mbépji 'ö̀tk'a rí sí'i ngéko nuts'k'ójmé rí pédyejmé gí b'ö́b'e kjâ'a yó jñíñi jângo rí pa pë́pjijmé b'ǚb'ü të́'ë k'o bá 'éje gá ñé'e à Bṓndo jângo b'ǚb'ü mbèpji ndízik'o má dyá ró mbèbipji yá mbédye tòpjü k'a rá síji ngí k'o rá... dyá gó dyë̀pje rá móji kja jñiñi jângo rá má ndzgó'íji má dya rá t'és'e yá gá ndzhôd'üji

Nuts'k'ó ró xôrü ró juězhi dyá gá pǔnk'ü ndá rí pjéch'i nú ngá kjâ'a rá xôre, nú xôrü yó tä̌'b'ä ímb'íjtu k'a máquina k'a mí pé's'i íngánde ndénújkja má k'a míjts'íkegö mí xîti, mí xîti, nú ts'éts'é ngéko rá kjâ'a ngóró kjâ'a nû'u ná pá'a ndùnu jângo rá gá ts'á í gánde jâ gó para ndä̌'b'ä mb'íjtu má dya gó mbédya angeze gó má'a ró jôd'i jângor gá jâpjü nú jokò k'i b'íjtu rú ch'ä̀b'ü ngéko rú xôrü, rú xôrü 'ä̀t'äbi b'íjtu

Nú kjá rí kjâ'a pa ná mbéñe téxe kjo kjâ'a ná jó'o k'o rí mbéñe jângor gá nù'u pjéko rá kjâ'a téxe k'o b'ǚb'ü k'a rí mbéñe kja yó kjǘp'a rí nù'u kjo ná jó'o o dyá rá jó'o ts'á ka nú jñâjnui gí jñá'a nú jñátjo má dyájkja rá mbéñe rá jyómbéñe nújk'a kjâ ndé rá... rá ndé rá jyómbéñe k'o rí mbéñe rí mbéñe ngí k'o ná jó'o rá jô'o rá nùji dyá rá ngéko dya rí jyómbéñe téxe k'o n'èsta ó rí ts'á'a

Ná pá'a má yá mêzhe, mí b'ǚb'ü dyä̀jä tǐ'i k'o mí b'ǚb'ü ó jä̀tja, nájnú jä̀'tja dyà mí kjâ'a ná jó'o míjmi sä... sä̀t'ä, mí 'ä̀mbä k'o yó kjä̀tji rá gó sâgü ná pá'a o mé'b'i, gó mé'b'i ndízik'o xípji, xí k'a o ndzhôji. Nú k'a rí sā̂ch'ok'ü má... rí má m'á s'í' nú... nú este... nú kúch'i k'a b'ǚb'ü kja mū̀'ū gá s'ídyi mbé rá... rá pô'b'ü rá má jânk'o rá tö̌mbe kja s'íb'i, nújka kjâ'a kja nú tǐ'i kja gú ndzhûgü yá 'ä̀rä ná jó'o gó zǘtü kja nú ngǔm'ü k'a gó ts'á'a gó má... gó má... ts'ǘkjü ngûxt'i ndízik'o kja nú ndù... kja ná ndùjme rú mé'b'i, rú mé'b'i, k'a të́jë má yá gó xôm'a kja ná má mé'b'i pjéko rá kjâbi yá... ngó rá 'ö́b'übi es... b'ǚb'ü ná pǔnk'ü este... 'ùb'i yó ná só'o gá kja, kja të̌jë rá zàgübi, yá rá jókò ná rí kjâbi, rä́k'ä nú ts'ábi gó... gó ndú... gó ndú né'e ná má'a gá jês'e kja ró zà'a yá nú ngúxti kja tùnüjnubi gó ñó'o yó nú b'íjtu má yá gó kö̌gü tá xûm'a ró zä̀t'ä este... k'o mbé k'o mí ndzhôd'ü kja të̌jë Kjo rú zä̀tä o yá gó míjmi nú kjâ'a, kja nú nguá'a nú zá'a gó mí b'ǚb'ü, nú k'a gó ts'á gó k'ǘ'ü nú tujm'ü kja mí b'ǚb'ü kja mí tùjpjübi nú ngûxti kja ná ndôge, ná ndôge gá má hùmü nú k'o yó mbé k'o 'íxchimi pǘnü ná, ná pǔnk'ü mério kja pa yó jñíñi gó sǔb'i gó b'ǚ... b'ǚb'ü angezeji yá má gú tsǜri kja hùm'ü gú b'ǚb'ü k'o yó mbé 'ùnü pjéko mí bûnk'o b'ǚb'übi chôtübi ná pǔnk'ü yó... k'o yó sǔmpjü yó mbé'e, kja nú ndzhúgübi à kja nú ngǔm'ü ngéko angezebi dyá, dyá b'ǚbi ná jó'o ya í síji ná pǔnk'ü tòpjü k'o gó, k'o gó sôpk'uji k'o yó mbék'o gó b'ǚb'ü, ngéko angezebi kja ná jó'o núkja nú jä̀t'ä k'a yó, dyä̀jkja 'é'e kjo xíji dyá

Nuts'kó má k'âmí mí ts'íti nú kja mí kjâ'mí 'éñe nú mí né'e ná pǔnk'ü mí pöji yó ndá... gó yó ti'i k'o rí b'ǚb'ü kja jñíni rí pjö̀m'e kja jñíni, t'éje jângo rí kjâm'e kë̌xpjë ngíko ngé yó téñe k'o mi kjân'e yá mi b'ǚb'ü téñe kja jñíni ñé k'o nú kéxpje ñéje k'o mí 'ä̀tjnä